Emi ya onum sati eme onum onyi enyi ma sen zit egya enyi gba enshɛ ma neen kpa ma nen zit ma neen wak anyi ma ne wak asu ma ke wak asu ma neke yat awa en yat oncu yat emaa ne waki ewaki ne eba ed'eka mba set ke set adida ma ka zit je tap ni ne tap aya ma ke tap aya ma ne ke tap awɛma ma sa we akpɛi na ma ke tap mbe maa ke yat awa ke maa eyat awaa ne ke set anama ma ka tot eŋke egya maa ne ke gya ke gya maa ne ke jut oŋmkpede ma en je awa eti ma ema eti m senee kpa ma ke zek kama ele nɛ mbi se we eme ennui nɛ ma ke kpa ma neen kpa eti plumbing ma ke zek ma nee ke je oje ma oga ma ka nyina ma ma ke son en je eŋga ni mbi ke je eti mbi ke je eti akarfe anna lo lo kpa ele so we dole ma ba ed'aŋa ke vica ed'aŋaa ma ne ke je so oso ke je awa but asu ema ma nen but asu tɔ ke je awa ebut asu embi ke suŋ afaŋ suŋ afaŋ na ke varu omfɛtɔ maa ke varu omfɛt afaŋ maa ma neke son eba ed'aŋa eba so oso no oshe ne ke gyɛp awa emwɛt onum onyi emva ke zit ma ke zit no okpe ke je tap obaba ma okpe domin onumpɔ eni naa zit eferem ka zit ma je tap ni okpe na mbi ke suŋ afaŋ no okpe na ni ema na aya ma na awɛma ma na awɛda ma. Ke suŋ afaŋ maa ke zek e yat awa ke yat oncu ma ke yat awa embi sene set en yat emaa ne ke gbɛp eŋke egya eŋke gya eŋke egya ke zek onum onyi emva ma ne ke zek en je alum ma don ma kap kasava <hesitation> kasava ma sen kuma enak ne ciki dame na ma ko eme enshɛ amɛkne son eje egɔ je ciya ko embe zhat etɔ ko kuma embe kusa na awa ke yakama embe kusa na awaa ke kasu mbe en tɛke vɛɛ á kpa hakuri a je edɔ kada á naa tɔ ba ma nyi vɛɛ kasavaa eni waa yika ma ne edo ma ko kap alum tɔ ke kap alum ke maa ma yakama akarfe okop a ava ko sho, ne ke son alumpɔ ke ba eba ma ed'aŋa ba ko eŋke egya eŋke onum egya ne ke zhuru en je awa egaje ma mbi je set gya efara mbi oshe ko kpa onumpɔ oshe ku kpa mbi nee vun aga awa evaru tɔ awa ebut asu mbi ma neen vun aga tɔ embi ke son mbi ke je awa evun aga mbi embi se we acut awɛsak embi we no group mbi se we na je embi nee vun aga ne bɔm obɔm awa ebut asu onum oladi embi ke son egɔ ma ke ba ed'aŋa so oso ma ke gyɛp awa mwɛt onum onyi entat ma e zit no okpe ka ne ke kpa enɔ ma ke je <hesitation> awa ebut asu afaŋ ema na aya ma na ada ma na ambe <hesitation> anama ma na ambe anada ma duka ma neken mbi ne ke je suŋ afaŋ ke zhat eyat awa ma ke yat awa ma maa ke gyɛp awa set embe na tot eŋke egya ema ma xsen nyi etot eŋke egya ba embe naa tot ka tot á maa ke ko engya ke gya maa bete na ke zek. Ke je ed'alum, ke je ed'alum enje pɛt eti pɛt eti ma tɔ em'amɛk epɛi alum ke okai nɛ son je pɛi alum pɛi alum ma ke yakama ma go elaŋ ke gyɛp awa eset egyɛp amɛ efwa eko ŋɔt anzhaŋ ma fwa ne ke son eba eba ma ed'aŋa ke ba so oso egyɛp awa emwɛt domin eme ennui onum no naŋ elɛm tɔ onum so naŋ elɛɛ nɔ dole ma ke gyɛp awa emwɛt bete egapɔ ko doŋ nanci egapɔ ke doŋ na ma son ma gba oŋmkpede ma je awa gaje ma embi ke je set kpa efara mbi mbi gya efara mbi maa ke son eba ba ma ed'aŋa, onum onyi enna o vii sho ma ke neen kpa enɔ ke zit no okpe ke je tap ambe adida ma okpe ke tap mbe bete na ka je suŋ afaŋ embi neen suŋ afaŋ emadi sa nɛka ambe eŋuɔ mbi se ya okpe so sat em'ambe eŋu mu ya avɛ enjɔ á coro eji yakamata ko enshɛ onum ko enshɛ onetmu o nyi vɛɛ mu son okpotoro mu ya ambe eŋu mu ko li son yakamata mu je suŋ afaŋ konase emada sa fu ba ya onumpɔ don mu ya avɛ endeke á le ambe sa kpɛ aji mu á gyɛp kawai da ma mu xso sho onumpɔ ma mu no kpo okpe egɔ amaa tunda odyɔ afaŋ bwoma mu eŋke shaŋ a shari mu har mu ba ya onumpɔ na ambe eŋu á kpa embe okpotoro tɔ mu ya mu ko son egya mu soo kpa mu suŋ odyɔŋ afaŋ okpe mu ko suŋ ni ko tap ambe ada mu maa bete eti mu so ya e we ed'asu mu ozhat ekpa ɛnke shaŋ mu ya onum onyi enna ke ne zit. Ke je tap embe okpe ke suŋ afaŋ maa neke zek ke zek onet sa we okpɛi ma sene nyina eti eŋga ni ke nyina ni vɛɛ ke de ni eti we? Ka vɛ ee eti we ke son eje awa eti ma mbi ke je pɛt eti mbi, embi nee but aŋmbaŋ oncu mbi neen shari á pipe awa mbi neen fushase anet awa sana be abi bete mbi ke fushasi shaŋ á pipe. akwai embi sene shaŋ <hesitation> á naa nyi enje ne enasara á nyina vɛɛ wuc embi ke shaŋ enje mu ko set eŋgɔ, mu ko set eŋgɔ mu ko beŋ abi mu ko jɛ ku le oloba oŋɔ embi sene shaŋ ku ba gan akwai ovwo mbi sene sim ed'embut oncu ed'embutɔ tɔmu ko ba egɔ mu ko set o beŋ abi aŋɛt oncuɔ ku jɛ o le olobaa ku jɛ ba ba gan aŋɛt ovwo kɔ tɔ ovwo kɔ kuma ed'afaŋ edei mbi nee fampi embi ke fampi na mbi je dema onyi ecɔkɔbiso that obak no ko gan eŋgɔ liga eŋɔ kada enuk abi noko gan oncu ba ema ken embi ke je kpa etiɛ <hesitation> bete mbi fusha ma na ma ke son awa eti embi ke maa na ma ka ba ed'aŋa onum eti kuma so si we tɔ mu ya onumpo' ma je de alum eti ma sen je kpa kɔ har enum onyi enna onum onyi ekyɔ ma ke son ma ne ke tap ambe adida ma okpe ke tap mbe maa embi ke suŋ afaŋ maa na ma ke son je yat awa ma enyat ma sen ya ma ke yat emaa eŋke gbɛp eŋke egya en gya ne ke gba oŋmkpede eje epɛt alum ma ma ke si je epɛt alum onumpɔ ba. Ke je awa eti, ke si je awa eti ba ma ke we na age efo ma keni eŋga fo ma ga oŋmkpede je kpa going ma je kpa going ma ke kom anet emakpa je ogbɔm vica makpa je har ede sanzara eŋmgbe edei edei sanzara buzi oŋmgbɔm edɔ ke fum anet je vica ka ja ma amfibi ma ŋai ba onum. ma yakama onum ko naŋ elɛm ma neen ko wusha aŋge ma en wusha wusha wusha oshe ko kpa ma neken je so oso ma vɛ onumpɔ ma we ni <hesitation> ebɔm obɔm awa ebut asu mbi ke son daga ogɔ je so oso ma <hesitation> ne ke faca egap ma ne son je awa ebut asu, awa ebut asu mbi ne je kavo oci oci akarfe oci mbi ne ke son tɔndat embi son otɔndat mu ya em'amɛkɔ ocuk ko kpa ba ovɛ efara ba daga egɔ ma son en je ed'aŋa, je ed'aŋa je wusha aŋge ma egyɛp eŋke egya egya na ma la alo ma okpe ko zit tɔ mu ya okpe ko zit nɔ eti ecece we zhat kuma okpe ko zit onum onyi <hesitation> eci oko go á nyina ŋke <hesitation> ne emvei vɛɛ onum asabat ke zit onumpɔ ma neke son egɔ ke okpe no ko liga osat ma ke son ma ke je tap ambe adida ma mbi ke suŋ afaŋ mbi ke suŋ afaŋ maa en gbɛp eŋke egya ke ko eŋke egya gya ne ke gba oŋmkpede ma en je ed'alum don ma nyi vɛɛ onumpɔ dei ko á kpa na nɛ onet ma sene kpa eti na ni onumpɔ eni ma na ka ko wusha xsen je awa eti ba ke je ovɛ epɛt alum ma. Ŋke gyep enpɛt anum engba aŋga ŋgba aŋga aŋga a we olate ema ne ke je af eŋke enje engyep afɛ siyafa eŋgyep afɛ siyafa mbe shaki eme osiye ne ke sho ovɛt emu nyi afe siyafa so do eferem be no do no soo to ku do no zoo how woo do siyɛ, anzhat ongap po anshat angaa angaa ku do sit oshat oshato woo kuri to ku kuri no enai ke bi dop ogbak ku fɛu nu fɛu nu feu na ke emu ku bi wo bi ogba irin anga sa we alate late koni ai anga ka sa we encobi encobi ema ne ke enfu oju ma, engbɛt ke kpase ayama anga gaba daya enke kpaa anga ne ke wuwase awa anyi amek mubi ke ko amfibi engyep onge fo ka ba ŋara fute ede ana him eme a luum ema sei ne engba akwai obe so we onyi corok iri envonvɔn ko we onyi duka na aga elan eboi duka na azu edet ka we engokɔ to defe ema fu elate empatanga ema sen keaa enshe enlinka ne sam na anje ema ke kpam no oju maa, ke kpam no oda ma ke kpam no oga aga afat te ema senfu enje ne, na ame ma na anzhan ma eyo en ke kpam na anje ke enje keje fusha, a lumpɔ fusha fusha ko fusha emu gyɛ elaŋ ku ma ko awaŋ en wusha ke gyɛ elaŋ ema ne ko awaen wusha, emu no ya iri ehum be so no onaŋ ele nɛ omu kere kpɛ ebi emu naŋ elɛm emu ko emu ko ya egap no vum egap mu ko vuum kuma emu ko vɛ eni ke ro emu ko go enku. Je awa sana meŋa anet alikifa sana meŋa anet ka rɛ endeke ka na woro ba emu na aji egyap ko kuma ka re endeke kana woro amɛ ba mu na ame egap a shaka mu amme emu na ebet amfibi kyɔ ku ku ba, ku ba ku shaŋ anum ku ku onum onaŋ elɛ embi ki kpa cashɛ embi ne ke jɛ gyep onzuru embi moɛt ewusha onum ko doŋ na embi ke zhat eti mbi emn kpaa eti ki kpa eti ma har karfe anako karfe atat ko ana ko osu onum ema ya kamar ama gya alaŋ ke son en je ede aŋa don ema ngi re eni ke a karfe ana ku kfa embi we ne egam a wa ebut asu embi je esud afaŋ a karfe ana ku kpaa embi je soon embi je aye esuŋ afaŋ ke ne je ede aŋa ke soosoi ke so oso emaa ke zhaŋ aya ma sai je awa ebut asu, ke je a wa ebut asu, embi ke bom- obom ma bete na embi embi ga onet onyi saa sa we ede asu na mbi eni waa se ede suɔ befe na teka re endeke woro to ameke a we amak esun afang ko oŋɛɛ a enyi mbi ke lokpa ne ke sun ke shan engbise embi onyii waa sun afaŋ shaŋ oŋoo ochindo waa suna a sun afaŋ shaŋ oŋɔɔ ochindo waa suŋa a suŋ a faŋ na nyina esok konase konase ka suŋ afaŋ wa wa awa nyina a wa nyi ensoki ensok onake onavɛ ka suŋ afaŋ awa nyina ensok onarɛ cubi ne ke kpa na, har amɛk sho ko kpaa amɛk ezɛk ku kpaa na embi ke zekke suŋ afaŋ emaa ke zek eje eje mbi to emu nyi entonva ebi ne je. Onum onyi entondat embi ne ke je awa ebat asu nu kp-e a karfe oc, embi ke je a karfe oci embi te egyano nyi na kpa, ca zhat ekpaa obunda afaŋ kaje, waa cucu na suŋ afaŋ na cucuomfet na embo ke raru na embi ke set, embi ke set bete akwa onyi sa we okusa no obunda afaŋ eni waa kpam omfɛtɔ na varu egya embi sai kpaa onu umpɔ, kaa re endeke obunda a faŋ a cucu a ba cucu buut, cucu ka ma embi mɛ embi ke set na embi ke soon esɛ engbeŋna embi bom-aboni akwa omfɛt sa na cucu onyi ebon obon o we embi ke cucu se kabom-obomɔ amaa, ka bom obomɔ ma na ka vɛ embi se na, sai na vɛ endeke to amɛk ebom-obomɔ enje sho ambe sa nyi vɛ endeke na woo, embi waa agyɛp sa gema agema egbose embe a zhat na acɛ. Acɛ ka ma, na vɛ endeke to embi, <hesitation> embi se we ecura amɛci embi bom, embi ke bom ema, a vɛ endeke to asakka bom, a sak ka bom ama bete mbɔ-ambi sana pyet aga enasara aba, ka bom e mana ka vɛ endeke to amaɛk ko ŋɛɛ sa nyi naase odyoŋ-afaŋ ekana ni so we na anje fuba ekona ni bo sese ondyoŋ afaŋ to ambe ebom a ambe epyet aga enasaraa ka ja embiobom, ambɔ ambɔɔ na nuna pyet agaa ka pyet embi gan ezhet ezhet domin a gaa emu kugo enje kawai aboma ezhet ezhet na kawai abwoma ezhete ezhet ne ke jut emu to embi bomna bom na pyet chiya ambɔɔ na embi ke zhet to embi ke zhet ezhet re.